أني- أنى بنفضل الأطعمة المالحة، خصوصا إذا كانت تحتوي على توابل وبهارات واجدة تعطي طعم هيكى غني، وتناسب أوجات الطعام الرئيسية أكثر، بش وإنتى جاعدة جدام التلفزيون تسمع تاكل حاجة هيكي حادجه تزبط معاك.